<noise> nah untuk <hesitation> hewan yang paling pintar tu memang paus tapi kalu torang salah satu hewan juga yang-yang pintar itu kalu <hesitation> sejak pengalaman saya itu karena saya juga pernah piara pa dia itu <noise> karena waktu itu saya papa juga dia sering <hesitation> tangkap dia sering tangkap dikebun itu dia pe nama <hesitation> kalu tong disana bilang busu <hesitation> busu itu <hesitation> salah satu <hesitation> hewan atau burung itu yang memang kalu torang piara dia lama lama trus tong mulai ajar dia misalnya torang sebut torang pe nama tiap hari tiap hari itu kadang dia juga langsung langsung bi-bisa tau kitong pe nama tu de-dia sering panggel <hesitation> misal tong ajar pa dia mialnya bilang makan lapar dan kalu itu tong kase tabiasa trus trus itu-itu lama lama tu dia-dia juga tau jadi kalu <hesitation> entah <hesitation> misalnya dia rasa lapar tu kaya langsung dia bataria lapar kalu tarada itu kan dia atau misalnya dia dengar dengar orang sering sering sebut sebut itu kadang dia juga sering sebut itu dan itu salah satu <hesitation> apa <hesitation> hewan yang memang saya pernah pelihara jadi saya pernah liat <hesitation> <hesitation> dia pe apa yah dia pe daya tangkap begitu tu memang <hesitation> ada juga tapi memang prosesnya dia agak lama nah selain itu juga kan yah mungkin <hesitation> bukan dibilang satu hewan yang <hesitation> pintar tapi yah bisa dibilang <hesitation> penurut lah gitu yah bisa <hesitation> penurut itu misalnya bagi saya itu anjing juga karena anjing ini kalu dia so kanal dia pe pemiliknya ini kan dia langsung tau ketika pangge itu langsung dia iko tapi kalu misalnya yang dia bolom kenal itu kan otomatis dia akan gonggong pa dorang tapi yang dia so kanal yah otomatis dia <hesitation> ikut. <noise>